Eh no! I soldi. No. Chi deppint'essi. Su inai unu, chi du teidi, narada sì, tengiu su inari, facciu su chi cheridi. Ma no! U certu puntu, no è chi siasta soddisfau commenti cheri tui. Sa cosa esti <hesitation> non ti dus iscu ispegai commenti è sa. Sì, de su inari, tui andasa e faisi. Però chi seusu piccioccheddu, itta faisi? Deppi tenni is ammigusu, deppi tenni sa. E bessiri. De. De ti divverti. A su inari a piccioccheddu non dui penza nemmancu, dui penzu candu s'è mattuccu. Divversu.